Che jun rchukb'aal qka'yij i qxij qiib'chwoch, are tli xtelul chqiij, ri te xku'blelaq ni xtiq ka'yij taq ataq xtule'laq uche jun kmatz ju ksiy qka'jpoon cheri k'eex xtb'an chqe are'k'ri'xtiq xij qiib' njeel lo ke chkoop utz ki'b'inik si qaqchee xtiq b'aan chke i si che xtiq b'an cheke ktoo kiib' xki'ch'kpnook chi' chqiij kepli kin'b'iij si qal xtiq ka'yij xtiq yq'a nelo jun kmatz xkuj rtii ri kmatz, i si <hesitation> xtiq xib'jok jun ksiy uche xtukjok ri ksiy rchul chqiij xkuj jiq'iik rmal i qa xkuj ka'yrmal no'j qaqche che xtb'an k'ex chqe are'qe xtiq xij qiib' cheri k'eex xtb'an chqe ichomo xtiq b'an chre i si qal uche qache che xtb'an chkop chqe no'j simpre k'o rxib'lil kiq ka'yij che ri derepente che xtbán chke muxkuj ktiij mu xkuj kwi'taaj mu xkuj kti'j are'k'ri'qka'jpoom no'j uche xuq qaqche che kb'an ri chkop si qaqche che xtiq b'an chke.